Ega meigil määnestki väega suurt mõtõt ei olõki. Aga vaihõpääl tundvaq inemiseq, et nä vajasõq tuud. Ja vaihõpääl arvasõq nä lihtsalt, et tuud om tore tetäq. Tuu olõnõs inemisest.